ମନୀ ସୋ ଜୀଵନ ନରେ ନିହାଥୀ କିଛୀ ନା କିଛୀ ଭୂଲ କରତା ହୈ। ଜହାରୋ ପସ୍ତାଵାତା କୋ ଜମୀତ ହେଲ ଥାଈ ଦିନା ପସ୍ତାଵା କୋଟେ। ମନୁଷ୍ଯୋଂ କେ ବେବୀ ନିଜୋ ଜୀଵନ ଜାପନୋଂ ସୁଖରେ କରୀ ପରୀବନ। ଆହୀ ପସ୍ତାଵା ହୀ କୋଟେ ଲୋଗୋଂ କୋ ଭୂଲ କାମା କରିଯା ପାଈଂ। ଅଟକାଈ ପସ୍ତାଵା କୋଟେ ଯମୀଦା ଜିନସୋଂ ଜହାଂକୀ ପଚ୍ଚାତାପ। <hesitation> କରଲା ପରେ ହୀ ସେଟା ମିଟେ ଜୀଵନ ଵ୍ଯକ୍ତି। ମନେ ପଚ୍ଚାତାପ କରନତୀ ସେମାନ ହୀ ଆଗୋ କୋ ବଡନତୀ ସେଟୀ। <hesitation> ପାଈଂ ପଚ୍ଚାତାପ କରୀବା ତାଯା ତୋ ବଡୋ ଧର୍ମ।